<noise> <hesitation> I mankôry atao mampihegny s- <hesitation> ampihegny sira am'sakafo <noise> <hesitation> nisy mpampianatranay zany nivôlagna taminay hoe mihinana sira dieny mbola tanory hozy fao antitry na mihinagna na tsy mihinagna de tsy maintsy ahegnan'ny dokotera fao de fomba fampihenagna azy tsy de mihinagna raha misy sira, raha fa masigny misy raha fa direkta masigna avy agny de regny no tsy de matetiky hohanina.